aparɛyi foto bɛ'a sunu nɛ mu a <hesitation> manzi nɛ we se nu bonu oyi zan ho ho manzi so wa a'o yi ha'o to oyi daro naso wa to o we miro naso bonu o o manzi anɛ baro aparɛ'i foto niberiki don ni bɛ'a bebian oyi nu hi vɛ zan o wa a'o yi mina a'o sero foto to owe hɛ ni oyi ha ni to buton deso mi ma ɲusin oyi ɲani wa donron o ma tere ro naso na oyi ɲa ni wa donron to o so ro naso foto